Go'ji ti'i satu sakoumuka gemok ka'pan selot kan ka'telo mumuk patonuperouman to wani'tu guraya paka'mikapaka nawang kosan koti pakawinnu wekenawang daegampang muntah dei gampang mobuka sigembokna jadi kuncine musti papnang eleken oda'kunampe ya nika-kabiya kapan nikekekenawang teilontu mabuka gembok na'as paka kenawang mekawingu jadi ke'ne gembok ti'de mobuka ni'tung pa'kuen kegunaan kunci iya'e